Alura i pes al cuntrari di can o di ciat o lon ch'al e a fan d'bale d'aria. Alura s'a sun cuntent a fan d'bale d'aria grose e a sun cuntentissim, s'a sun pa cuntent a fa d'bale d'aria cite cite cite e a van stermese e lo li a fa segn a l'aut pes de ste ën po pi a la larga o dë ven-i ën po pi vizin a cul pes li ch'a fa chi muviment li